Okay, shono tshili ngaye handi nyanyukwa uuna tandi kutha ombinga ongele opa nkundathana nenge pa hokololo, uunene ohandi nyanyudhwa koonkundathana dhiikwatelela kiinima yili iyali tayi landula: ondi hole okula tandi kundathana nenge ndili moonkundathana nookume kandje, uunene kombinga hokatanga kokeempadhi, shaa wadhandje ndili peshala ndili meenkundathana, nadhi kale dha kwatelamo oku popya etanga, etanga ne otali ya ne pe- peendondo dha yooloka, opena etanga hali dhanwa meni lotshilongo, opena etanga hali dhanwa pondje ho tshilongo, uunene ne ohandi nyanyukwa koonkundaathana hali popi etanga lali hali dhanwa peevula dhiya tatu landa ehatoloko limwe lyali haluulike nohali tweetele iizemo neengundana lyomawudhano lyasouth africa, mpono etanga ndono ndoole uunene oku popya aalumentu mbeya yetu okitha okutala eeradio dhemuzizimbe, aalumentu mbeya ya dhana yeku okitha oku- okulesha noku landula ondjokonona he, tsho otsho wu wete onzeyo ye nuunongo wandje payife ngino ngele otatu popi etanga lya dhanwa lyopombanda mosouth africa, to tameke ngaa pomilongo omugoyi nomugoyi nenge pomilongo omugoyi na heyali, omugoyi nahetatu, omugoyi nomugoyi wuuka peevula dhono iha- ihandi dhi vulwa nokuli ngoto Ngoo twa kutumba nooyakwetu tuli ike pokuma tatu kundathana ike etanga lovula ndo, otalizi ike tali kaningina, tandi ku lombwele aadhani kutya ohaa dhana kospana hini tandi kulombwele aadhani nenge ospana ndjono kutya ohali hahi zala uumbindja watya ngiini, ethimbo ndyono, ano ondi ondino hokwe nohole uunene hoku popya etanga lyokeempadhi, no- notshi kundathanwa shono hatshi nyanyudha ndje nenge eenkundathana tandi vulu okukala nda nyanyukwa uuna tuli naya kwetu tatu popi, omahauto ngaye mwene ondi hole omahauto, omahauto ondi hole ne uunene gaandowishi, omahauto ohatu ga popi nee pamukalo nguno nonde ondapo monamibia kamuna eendjila dha longwa dho kukala tamu shingililwa eendapo dha pitilila, shaashi kondowishi ohatu dhimbwa kutya, kondowishi hu kwazi iihauto mbino, okuna eendjila dha longwa nodha nuninwa ike kutya, ngu toka shinga omapeya gohe taga pi, oto longitha ondjila ndji, no waadhika ko iho pewa nande ehandu nenge egeelolya tsha, ndee ngeenge itoka shinga omapeya taga pi, tokala kondjila ndji tahi longithwa kaantu ayeshe, eehauto ne odha yooloka, uunene ngashi ngoo wadha atu popi kombinga hehauto, ngashi ndazi nokutya kutya, ngaye mwene ondoole omahauto gaandowishi, twaadha ne tatu popi, ngaashi kombinga he bm hono kombinga heemachete oko mbinga he golf, ihauto ya ndowishi kungaye oyo uunene handi vulu okukala nande atu popi nooyakwetu shaashi ondi yitshi, ondapo Uukolele walyo kutya, ehauto lya longwa kondowishi ihali pangelwa pangelwa tohi keengalashe, wahiko nena wahiko ngula, ndee omahuto ga longwa ga kola sho sho wu wete neenkundathana ngoo wadha tuli meenkundathana atu popi omauto, konyala unene, ihandi gamukako keehauto dha longwa mondowishi shaashi ondi dhoole ngaye natangoihandi gamukako kohauto ha longwa komundowishi, shaashi onditshi uukolele waho, so eenkundathana dhandje uunene konyala ohadhi kala pokati kiinima mbi yili iyali, sha ike tuli nangwee ndee otuna eenkundathana tuli ngaa potshi taafula nenge twa tsakanena nooyakwetu, napu kale pwa kwatelwa etanga lyokeempadhi tapu kala pwa kwatelwa omahuto, opo nee enkundathana dhetu nangwe otadhi kala odho kamana kandongo.